पतलूना जोडों पर स्त्री कनू कुणे की सबसे पैली। पतलून थै उल्टा लटकाण स्त्री फिर स्त्री थै गर्म होणी दिण फिर पतलूना टुकडा हिस्सा छन वेथे स्त्री कन। फिर आराम आराम से स्त्री चराण। फिर दोनो साइड। बराबर पतलून थे तैय लगाण और अचछे से रख दिण।